माका जर ऑप्शन दिलो कि मि मॅन्युअल कार चलायतलय काय ऑटोमॅटिक कार जल्यार मि तार ऑटोमॅटिक चलायतलय, कित्याक तर मॅन्युअल हेटुन गियर्स परात परात घालुंक कडुंक तितको फोकस डोवर्चो पडता आनी हात सुद्धा जाम जात। तसाच क्लच सुद्धा नस्तो म्हुणान त स्टार्ट करताना सुद्धा खुप सोपी पडता ना जल्यार क्लच धरुन तितकोट रेस धरची पडता आनी सरको तुजो अदमास ना जल्यार फुडे दुर्घटना जावक सुद्धा शक्ता, म्हुणान मि तार ऑटोमॅटिक गाडी चालवक प्रेफर करतय।